Bana ɗiɗi yaago tati, mi ñaama leemu, mi ñaama kankana, mi ñaama ayaba, ayabaaje, mi ñaama e mi yara abarba fuu.